Sj miridzi m'awoda a m'enyi bjgye dj wcbjma me sika kyen dj wcbjkyj me adze siantsir nye dj, sj me nya sika no a, adze a cwo dwen ho a etce bjkyjj me no, mobotum akc akctc bi na mbom ebia adze a edze bjkyj me no, bi mpo a nna minnhia anaa munnhu adze a medze bjyj mbom ema me sika no a, emi na minyim dza morohwehwj ntsi mobotum akctc djm akyjdze no dze ama mo ho.